Televisi ge ena ma siyal musti sema, siyal ge ena dahe ge toma parabola ge, parabola ge se ena jang televisi ge ena ma siyal me jang, dadi ngihi ngone butu ena na remut ge ena lefo power ge tora ge, televisi angge ena loho ma, la ngone fo uni felem-felem me dadi se ngone fo uni berita me dadi'.